Ñe desesperación kua desesperación oipota jei jae ko mbae yandekirei jarea yayapo erei amüape ikavia ue yandeve jaema oipota rupi yandekirei yandeyemongueta ojo aramuete